Ekindakunda kukora omu bwire bwangye obu ntiinemu emirimo, eky'okubanza ndakunda orugambo, ekya kabiri, ndakunda kutaayaayira banywani bangye. Ekindi ndakunda kutambura kuza aha safaari, kuza kureeba ebyaro bisa ebintakazagamu, nkunde kushoma ebitabo, ndakunda kushoma ebitabo ahabw'okugira nkyashoma. Ekindi ekindakunda kukora omu bwire obwe, ndakunda kutaayaayiraho banywani bangye, ekindi nkunde okuzaana, okuzaana emizaano nk'ey'okweshereka baamara bakuronde kwiso kuzaana kwepene, okwepena n'abaana ab'omu ka, ekindi ekindakunda kuzaana, turakunda kuzaana emizaano y'okwiruka tureebe orasinga mugyenzi weeye okwiruka.